Ka thon angnge da bes ti kuar a chana lu vtha nge ura chini kana ma kana vo kana bonda klan a giang nga giang nga mamuk kana ura da giang nge there da bes mamar ia chana mik kana sa cha mamar. Aru cha chalan avi chai da chuaika amar ka dok kok chok ma chavi nge ngia lu ia a da ava musnung mamar auk da mamar a ngia tha cha chalan avi chai. mamar ia imo de ai namu gun bes da am mar ngus. Daka nge ia ngi ma ngi don, ngi don gia valek a chi mavang num, mava ngum, mi thu nasot dam bes giang nga mugun bes am mar ngas. Savet ka da muchus da chalan avik da charas sa, sang ne da, cha vung nama nge. Ambes ti kuara ava snung achama a charot ia chini. Kini chave ambes kana bon ambes na giang nga there, ambes kana bonda na nge git. Ang nge guman ura ang nge git ambes tu kura ang nga ma, avange musnung iva satha vasik kama ka tha vusnung sa vatha sama git. muchus da ambunu cha sa vung ngeth. Am cha cholan avik da ambes ngi na mat ka ru cha chalan avik arucha cha karak ma ngi lu ia cha bon ura mat git. Ura chini cha tan atham. Aram, aram <noise> ava ma ma muk kana ura aram athe da chatet save da cha tlu vtha tha ura chini auk ngiat ka rucha chalan avik ding gia mugunbes da amar ngus. De ai mi thu da cha thand daram nge chau vtha nge ura chini kalu vigasi mamuk kana. Ura kalu va <noise> kalu vtha thu vespek ura ava chulu vek. <noise> Savet ka chalan avik da amar ava musnung. Da mamar a ngi lu cha chalan avik da ngia tha cha. Ngia tha cha da nsaot da gia mugun bes nasot da amar ngus. Daka ngi don gia vlek achi mava ngnung, ma vangnung, mi thu nasot dasik am nga bes na giang nga mugun bes ma mar ngus. Ti kana sang nge muchus da cha vung sung nge. Kavung nam munge du chuaiku chan na ma, kana mi ava snung sa vang ne dak si cha vung nam ma nge da <noise> kulel nge ve. Avik dasik mi thu na sot dasik a. <noise> Gia mugun bes da bes ia amar ngus kam avik dasik taik kana na nge mi thu nasot dasik nge dasik ngia <noise> ngia ma gia mugu bes da chuaiku ia amar ngas doki mamar a ngi, ngi ma, kavi gia musnung dasik mamar a ngi lu chalan avik dasik kuai am mar pes. Mundu ma chalan avik ma gi mamuk kana thare glum, da mamar a tha tandram nge. Daka sik ia ambes na giang nga mamuk kana thave galam, bes tina mathum, bes ti na ma ti na manathun nge. Kusek nge, dasik achu rotini ia aung ga thanda thum nge. Ia dak kusek ngua thi dang galan avik. <noise>